Papagoiq ommaq värviliidsi sulgiga ja nä ommaq umbõlõ targaq. Nä mõistvaq ka tihti inemise hellü perrä tetäq ja niimuudu veidikene kõnõldaq inemise keeleh.